هل تفضل امتلاك قوة بدنية خارقة أم القدرة على التحكم في الطقس؟ ولماذا؟ بفضّل القدرة على التحكم في الطقس، لأنها تعطيك القوة لتساعد الناس وتغير الظروف الصعبة تقدر توقف الفيضانات أو تهدي العواصف أو تسقي الأرض وقت الجفاف كمان القدرة هاي الها تأثير كبير في إنقاذ الأرواح وتحسين الحياة